Nlave nlave tagga shenkafa <hesitation> hinkuna da kurra nga wuda gagh sare sai tagh gudde tagh gandane usa use, nda uska ndaha be nginda yahaza zara tera be nda uss guha ndayuha nzoran terra, kuma ndaye sevakan ndiyu nahan ndamangaha suwaline, nda uss gaha pif gahu nsuwen badda ndalha da wetigha, sai uthuha da utha uthgaha kada diyarga diyar fudde nda diya dine tuma da tuma dagga dagga tsaha ndagaha nda daggaba dagaba terru, kah kuma ka daggaha da dagga tagga thugune guma guma guma gaha ma ghurh ka tsangune tuma kah ah tuma kah dagaha kah uddah numm barza barza inji, nda mbagartha in injiya tsugane tsuha mangahan titere nda manga untsugune kah tumgaka kah dah kadah zu vadda vadda banda leun vaduha tuma nda tugga taggaha, tagaha babba gan zu wale da dinguha yuwe happagaha ambasanaba vada vada nda, duda da vad dah din guha yaa ambasa vada vada tuma ka tsama tsama. Nda kadal nda kadalbi mbahanbe ndah kadal bahayanbe, ndah kutsabaka nsawaline ummahara kubufiwa dan kath ndiyarsin nbagan kangir inah ndingir badah manambe ndada dingirene sai kubuf ngir mitsa kha khakarde ndiyar tsaka dah nda tik nzaran nzar ndiyar taska, ndahalin ndak nda mana mana mitti kalkhakarde an takkara tagga tagg ylakhaya pah enna ghuran sarma, mana maha tayu minti kal thabba in yakhaya man auwa kitakwe takkah kah tagga tsan khara ndikina nnaha nzuzuwa katsak katsanga sul sul gaha walle, sal gaha walle taggaha diya chacha kurinue nda ngig chachakar me makha ngakha kah kah tsava da diyar diha nda diyar tsaha nkah ndama zuwa zuwa ndiyar tsahan maggi ze yasi, eh dada tagga tagga enna da jaluf tsugune suf gaha bada tsage yaga kai dallaha ndaga kai dalla biya tsah tsa kurdah daddah karfiya takha ha manga sai manga khad Nda muna mana ndag yah daide nhidik na sal gaha hap gaha shagndan nzana ga nkara, kadawana haa wullal nzin takari yar tsaha walle yas tsaha walle tsa game kah tuma da ah nda diyar tsaka walle tsaha tsa kana tera kadiyar tsenka mbeka sallan sa ngaha nda sukan tera be, daman an kubalba nga tagga tagga dagga dagga chacha karima nziya tomarra ngafe nziye tattashen an an vaha duwa hadda ambasana hah dagga dagga tamaka da diyar tsaha nda nda sallan mbekala, amma da diyar dah da dak tavvan dah da duwa da diyar zagha katumar da habb nze zeran ngitsaha da, da habba ngaha sapp ngaha nda kadal ba khayan tsa tsaghar khayan nda mbasane hadda hadda tsugune ndiyarha tsugane ndag nzidda da manha, da nehya da kubfina tama kada diya diyer tsaka hi nzeran nzera nda diyar da tsaha fe nzeran nzerna, karan ciwa uff neya tsaba with an hadik haddikara cheka uzal ahh ka kadda mbudanba ha an daggana damanga tsaha ah Nda mbasana ghadayane ud uzalla kah da diyarha shankafa tsa gane daman tsa mbasanaha hadda tsaha hadasa ambe zeya walle zuduhe, diyar tsaha ndu tihi nzara nzar diyar tsaha ngaha da diyar yun tera be nah ben nda tagga tagga amman hara be ndag ndag thabba hidik anhha tara kadauka khur kakka kara dad dad datagga tee, da tallen tsugune take da zuzuwaha daddah tagga taggan enna ndu dalla, daman da taggud dallana buggan dan tugadde dalla katama da manu mana hadd dalla tsagun am mana manun tse tsarar naba hukkarna manude buggane nzed dalle mbugane za walle mbugane am za enna man hadda hadda neya kai dallan kasiya labangun am asheyaga, nda enna ngirama da manahama nda mana mana enna kal ngirma nda mana mana amman in ina zuwa karda kam nzuwa ngir kunda ndak ndai <hesitation> hanaya ya yahabahana, nga ngir biya kardige zubaka ndube nda nzidde tsakanadabe da zukanda karde ge zu bakanda kaff be nda zu ndak kul ngira kul azu waa zuwa Intihi nana nda nzidde ba kasbe nda ha nda nahbahabe sai zuha ndikiyan hall ngig ngire, amman ndan wadde ghenakam inniya mitse haka zazuwa nzikinne ingakam vishen an vahakad, enna yafi nzidda nda ngan binbiyakam nga kara zawan ngabe nkara zu baba nda nda ngig be, nda ngigbeyakam usal tsaha tsawadu nda mana, dawa duwa lava lava lavatren diyana tsena lava tagga <hesitation> enna dama kwarun ciwa am lava tagg mass nda huppga hupp gaha nda hannalin yawa katuma du dagaha pugha puggaha katuma da buga baggaha, sai tsefine da fatseya tsal fatsega baga ndak amma mitse nda bagaha nda da tsiye nda tsif enne tumaka da happa happa ha daa khahaya, da khahaya khkhaya da sulla sulla dina nda hupp gaha bugahan takkar tseffendan ndak miti khakar, ba gahan takkar nda mangin miti khukarna in tseya tuma ka ndiyar tseha walle walle ambuk tsa tsera kummugha turak turrak niye annus wake ndiyar tsaha wake ka tama da diya diya. Nda da ndiyar ha tsaka da nsun kwar diyarha yarha da <hesitation> digidda tseya tseya zaa, inna da punha puha nda nzidda enne in tumma de manga hada digid nda diyar tsaka tumun salla sal, nda nagha nagha amma khura hudde tsene ah tsef ndig ndig ndiga ndag panke den manga, nda nzidde mana mana massah nda digi manadda thin nzeran nzera mana inanu khuf buggandiye mana manu dalla mana manu massa dine, mana mana de brabiska sarre tserera annaha, tua dan doa mana mananha ndu nzidde inne nda wudda manga hadene, da didu diya bahabe nzidda sor tsa wadda manga dene inna yati zora mang barbar nagh ba zara kaf khiye be. Enna yafe ya zara kaf mitse khakard kwal zuha fitsa da zazava wudda tseka zuzuwa, eh dadda mana mana ha yakware yakwor yakwor thi nzeren nzere dah nda ngusar nda mana manaha nda ngwesar thi da tsug nguha tsa ngaha kha khaga tsabbaka kabba tsagaha nda mangaha, karantse da mana mana adal hubba hubbaha sham da dinga dingaha yuwe. Kah tama da da kubuf yuwe nkadiyarsa shankafa nga tufa tubbaka rauwe he nzeya segga hande ka diyar tsaha uzale nda chekam nda damona manahakum <hesitation> nda mangaha ndig ndig minci thabbama mangaha ndak ada mbasanbasaha, nga ngina zuz duggana tera mbneya nda inda inda invidu mana biyakam nda zulaha. Enkum tsavor tseneciwa nga nga babba mana manada ndagana tera be nda udd inda manaha udda buha yuwe shekam kubkub nde mangaha hiddika mah cihin unhuta had da dak maddigwe kam kwure ba naha dak madduk ba nda dak yanthi nzeren nzera. Enna yafi nzidde kwa tsakaren khaya nzin nda mangah yakwara kam nzidda nda huppu hamma yakhaya batara kurgan nahbetarbe yakhaya, nda huppu yutar ngiyanbe amma khakam nda happa khakum nzidd tseka, enna yaji tsika tseyi gakame ya kwar yakwar thi nzeren nzera mbakuda pda in da mbakudeya, nda nzidda da tseka yakwora yakwora nzidda nga nda dakfitse ngar kwe kusa tagga baka yakwara biya nzidda ba tseka be in taghga tagga ka ngin ngin nda ngin ngin biyakam nga kara nzu ngabiya ai nda nginne mana.